फिलिप्पिनेस्। फिलिप्पिनेस् अ है। फिर्स्त्। भि हो है ससे मन्चि लन्द् खलन्दुन्गुन्। मन्ने थफिदुन्गुन्। भेज बै फेर्दिनन्द् मगेल्लन्। ह? भि फिर्स्त् लन्द् खलन्दुन्गुन् फिलिप्पिनेस् अ है। हज़ार पाँच सौ बीस एक अ है। अब्र फिलिप्पिनेस् ते अर्दुन्गुन् त्से सेचोन्द् खतिअ जहे बै। फिलिप्पिनेस् अ है स्पनिश् चोलोन्य् अ है छिन्सदुन्गुन्। तिग से १६थ् चेन्तुर्य् अ। अब्र ऐ भि हेरे इसेर है फिलिप्पिनेस् को है नमे खलन्दुन्गुन् फिलिप् ई नि प्रए। तिग से बेत मो है किन्ग् अ है स्पैन् नि मेनदु। अब्र है फिलिप्पिनेस् औन भत्त्ले ओफ् मनिल भय् हन जहेदुन्गुन्। तिग से भेज बै १स्त् मय् हज़ार आठ सौ नब्बे आठ अ जहेदुन्गुन्। अब्र बिअ मजोर् दय्नि बत्त्ले जहेदुन्गुन्। तिग से स्पनिश्-अमेरिचन् वर् मेनदु बिअ। अब्र ऐ मन्सेज बै फिलिप्पिने-अमेरिचन् वर् जहेदुन्गुन् हज़ार आठ सौ नब्बे नौ नि प्रए हज़ार नौ सौ दो अ है।